लोकांक दिसता थोड्यो वस्तु खाऊं काई फायदो जाएना, जीवाक हानी जाता आनी चड लोक त्या हेंका वळकोन सुध्दा नाकलो असता। ते थोडे पदार्थ जावं असा पाले भाजी, ताट्या, गावटी तुप, आल्मी जेह जीवाक खूप बरे आनी लोकांनी खाऊपाकुई जाय।